So neɗɗo anndaa ɗo ƴiwi, anndaa ƴiwdi muuɗun. Anndaa ko waɗnoo arande waawataa faamude e muñude kulle gaɗooje hande ɗee. Ndeen non janngude histuwaar e taarikiiji yo huunde lobbere non. Ana feerna neɗɗo duu, ana hokka ɗun muñal e sawraare. Ko heɓi ɗun fuu, welii metti fuu wiyan hono mun waɗiino e ƴaɓɓaade.